गिटार हो एक असा वाधाय जो हातानी वाजोयता हेका शों दोरी असता। आणि एका हातानी दोरी दमून आणि दुसऱ्या हातानी दोरी वोर सोकलां कोरपाचे जितुतल्यां मघुर आवाझ येता। हो माका पासून शिकोँक जायें माका भरपूर आवड असा गिटाराची।